एक सप्ताह में सात दिन होते हैं और इनको क्रम होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे। इ सप्ताह में सोमवार से शुरू होता है और आखिरी दिन संडे होता है।